نقدر نحدد إذا كان العمل الفني ده كويس ولا لأ إن إحنا الأول نشوف هل العناصر الفنية اللي فيه مكتملة ولا لأ. تاني حاجة، تفاعل الجمهور معاه وانجذابه ليه وكمان العمر الفني بتاعه يعني هل هيه حاجة الناس بتشوفها وخلاص خلصت مبترجعش تاني ولا بيرجعو يشوفوها تاني.